Voalohañy aloha mañenty toetra andro zaho oe soa vasa izy ao sa ratsy. Da mañaraky zay da mañenty ny sambo iñy zaho hoe misy raha simba ny amiñazy na tsisy. Da fahatelo mañaraky amizay minday zile de sôvetazy zaho mba afahako mioma amizay loza miseo amboñy eñy farañy minday hañi zaho.